सोलर प्यानलके खास काम कहना बाट्रि ओहके चार्ज करना है । ब्याट्रि ओहके चार्ज जब सोलर पावर करदेहता कहलेतिति उ बाट्रि लैके तमाम काम लगाइ सिकजिता । जैसेकि चार्ज करल बाट्रि लैके लाइट बारे सिकजिता आउ जाके तमाम मेलके बिजलि चार्ज करे सिकजिता । जइसेकि चार्जओला बिजलि रहतियाँ उहि ओहके चार्ज करेसिकजिता । अइसने करके गाना बजानाके तहनि रेडु बजाइ सिकजिता, टिभि देखे फेकुन सिकजिता । अइसने करके टुनटुनियाँ मोबाइल फेकुन चार्ज लगाइ सिकजिता आउ फेकुन तमान काम लगाइ सिकजिता सोलर लैके चार्ज करल बाट्रिमे । अत्तेकेल नाइ आजकाल ते खेतम बहुत भारि भारि प्यानल धरके मनैंभर सोलर पावर लैके सिंचाइ फेकुन करे लागल हैं । खास करके खेतम बोइल धान होइल, गेंहु होइल, जुन्हरि होइल आउ तरकारी खेति कुइ कुइ करतियाँ । तौ तेना ताउन होइल आउ साग सिमार होइल अइसन अइसन चिजमे सिंचाइ करेक तहनि फेकुन आजकाल सोलर पावरके प्रयोग हुइति जाइत है । सोलर पावर लैके चार्ज यनिकि पावर लैके ओहके मोटरमे जोडके मोटर लैके मनैंभर पानी चढैतियाँ । यि मेलके प्रविधिके बिकास फेकुन धिरे धिरे हुइति जाइत हे मुल पहिले पहिले मनैंभर सोलर पावर ओहके केवल लाइट बारेक तहनि केल प्रयोग करें । मुल आजकाल तमाम मेलके काममे यहका प्रयोग हुइति जाइत है ।